يعني اقلو كفي بقى خليني اعغف اشتغل خليني اعغف اكمل شغلي اطلع بغه عوفني ببحدي عوفني بحالي اشتغل اكمل شغلي لا تظل موجود يمي اغيد اكمل انا لا تلهيني يعني فد تفاصيل فد بطريقة حلوي لا اكثغ ولا اقل